Fermentatsiyaning oziq ovqat va ichimliklarga ta'siri turlicha bo'ladi. Ulardan quyidagilar masalan ozuqaviy qiymatni oshirish xazm qilishni yaxshilash va foydali prabiotiklar bilan ta'minlash.